unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha kop unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha kop nga awu soka ivva unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha kop nga awu soka itaar unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha kok nga awu soka ina unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha kop nga awu soka itɔɔ unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha kop anga awu isoka tɔnyin unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha nga awu soka tɔvaa unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha kop nga awu Tɔvaa unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha kop nga awu tɔrɔk unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha kop nga awu soka tɔrha unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrhakop nga awu soka unak ku gonga unyin unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha kop nga awu unaku gonga nuyin na soka unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha kop soka nga awu nu soka ivaa unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha nga awu soka tɔvaa tɔrɔk tɔrha nga awu soka tɔvaa tɔrɔk nga awu soka itaar unaku gonga nyin na ataar soka itaar unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha Tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha kop nga awu nu isoka inaa unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha nga awu soka itɔɔ unaku gonga nyin na atɔɔ unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha kop nga awu nu soka inaa. unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk <hesitation> torha nga awu naku gonga nyin nu soka inaa unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha kop soka nga awu nu soka tɔnyin unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha kop nga awuinu soka tɔvaa unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha tɔrha tɔrha tɔrha soka nga awu nu soka Tɔvaa unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha ko nga awu nu soka tɔvaa unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha soka nga awu nu soka tɔrɔk. unyin uvaa utaar unaku gonga nyin nu soka yɔrɔk unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrhatɔrha usoka nga awu nu soka tɔvaa unaka gonga nu soka tɔvaa unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha nga awu nu naka <hesitation> naku gonga nyin nu soka inaa nu soka tɔrha unyin uvaa utaar unaa utɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha tɔha nga awu nu naka nyin ku gonga vnu soka tɔvaa unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha soka nga awu nu naka soka Tɔrɔk unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk nga awu nu naka soka nga awu naka soka naku gonga nyin nu soka tɔrɔk unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha nga awu nu naka tɔrɔk naku gonga nyin nu tɔrɔk unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha ukop unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha nga nga awu nu naka naka nu soka torha soka tɔrɔk unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrha tɔrha soka nga awu nu naka tɔrha unyin uvaa taar unaa untɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrɔk tɔrhanga awu nu naka unaku gonga avaa